Guddi la dee dox waaye su bëccëg jotee daf dee nelaw. Gudde la dee sawar ndax si dafaay topp di wër rab yi di di <hesitation> ay xaj yii nii yum ci jot rekk <hesitation> lekk. Moo tax guddi dalee de kontaan. Su bët setee nag mu ngee nelaw. Xaji àll tam guddi daf dee kontaan paska ñoom tam time boobu lan dee am luñ dee lekk. Waaye su kii yee doo lenn mën a gisati sibu bët setee doo leen gis. Ñi ngee nelaw ñoom itam.